读什么书，从小都数学呀数学都不用读都不用记大了就读经济咯投资分析澳洲那个投资分析现在只是报纸看看而已反正比较新闻啦马来西亚新闻很多什么新闻凤凰台咯新加坡cnk 咯CNN 咯美国的澳洲的AEC 咯七看八看啦也有sport 的

我觉得我从小到大，无什么物是很特别的。不过勒，我觉得我自买的一个较特别的物可能是我的 ehh diamond 的戒指，diamond 怎么讲？然后呢我是觉得 ehh 这粒 ehh 这个戒指拿我的意思会较特别一点，因为这是我自己用自己钱赚买的。

我朋友一个朋友很紧张那一那说去坐说出门咯坐飞机咯很紧张一一两个月以前就啊收拾包包咯预备下咯当若坐飞机就就怕咯就怕太慢了啊进飞机场要很早就要进去两三点钟就要进去等咯呃然后坐飞机坐坐下到一个地方呃还要还要还要人带他不然他就怕不见去

我多数都是在室内里面我外面啊我国家我国家的外面啊不是太阳很热就是下雨不是干燥就是湿嗒嗒的所以多数都在室内里面

现在天气很困难讲三天里面两天都是下雨一天天热就要快快洗衣服要没不干呃然后两天下雨就没办法呃衣服要留下有有太阳才有办法洗咯

我认为觉得是天空蓝色是因为啊蓝色是代表会给人好心情咯人的心情会快乐咯

我一路下来我都不会游泳有一次呀朋友约下差一点都溺去然后就是那次起呀都不敢游泳看到游泳池会怕那是每次呀呃若有若有下去就是这样走走下不会游

在家庭中多数就是说自己煮咯在家里吃那就比较省咯若一家人出去吃那就花比较多钱咯若说人没有在房里冷气就不用开咯

我我阿妈学话很厉害广东话不用呃几个月呀会讲很厉害去她她呀对语言啊就就是很快学呃什么话若被她学下只是只是几天就就被她学到英文也是会讲华语也是会讲呃广东话会讲呃福州话会说福建话也会讲哎呀她太厉害吖

我觉得现在哦很多东西都已经进步了都能够用自动的若是能够有一个东西哦能够我嘴讲下能够自动的帮助我煮饭的话那个是太好了这个叻这个应该会进步我的生活会很多的会帮助到很多啦

一个人不不喜欢小孩子的话就是没有救了这个人结婚下没有去呃生孩子就是等于这个人没有希望了没有下一代了但做人就是没有意思咯

政府完善的福利马来西亚相当好了我看英国的政策英国的政策是另一个世界这样读书不用钱到小学中学去只是换一点那个杂费咯只是说现在的人喜欢去外国咯他可以说现在世界的top 10 看病都免费的像我这样退休的人我这种人看病根本一块钱不用还拔牙齿一块钱而已不错了咯相当好了咯感谢主我们马来西亚很好了

现今玩具实在太多了人发明太多玩具什么都都都想得到以前的玩具没有几样现今什么都都都发明的出实在啊科学太发达了

<noise> 古晋，古晋花种得很美咯。古晋学新加坡像。绿, 绿化环保也做得好咯。花也什么也种很好， 花剪成猫仔那样。 青色对眼睛好咯。花，反正在我们在热带国家，热带的国家 ,雨水多，阳头多。 那个来说，会好了啦。花咯花什么再

以前没电视时候看戏都要去戏院看戏咯若说好的电影出名的电影就要排队去买票咯戏院的票由有几种的的咯有便宜的中等的和贵的三三种的那个咯三种的不一样的票不一样的不一样的票不一样的不一样的价钱咯好的电好的电呃…好的戏叻就很多咯别人人挤人人挤人尤其是若带孩子去看戏就是最最困难的咯因为人过多哦有些戏就是人多到人山人海有时候看戏最讨厌的就是说有时候你后面的人啊脚会在椅踢你的椅或者旁边坐一个很个大肥大的人啊看到你的手都没地方放咯

小学读书呃也考试以以前呀60题题目呀讲关于怎样knowledge 呀一个钟头里面都要做完我觉得我们小学那时候读的东西读很多呀不错呀现在好像程度越来越低去以前的程度比较高以前也有读幼稚园那些tapi 好像现在的幼稚园也很深去咯只是说小学的程度我觉得输以前的我们以前读很多东西叻

我孩子若来我家我孙子若来我家都不可以玩玩那球在家里面因为我家里很多玻璃玻璃很危险我跟他们说不可以有球不可玩球不可跑小孩子若来家里里最好啊要有规矩咯呃不可以跑来跑去等下头撞到咯

现在很多东西都已经很发达了我是觉得我们那是能够这呃电脑的东西手电话的东西啊如果能够上更能够更升级一点的话就是呃能够帮助我们每一天生活里面做太多的东西不只我们能够用它也能够帮助我们解决生活里的东西

一九七十年，一九七十年代【ho】呃那时最出名的明星林青霞，啊，真真，这呃很出名的那戏看下，现今都没这样的，都没这么这么出名的那演演演员【ho】，都没这么出名的，都是啊啊红毛人，都没唐人啊，

我很爱唱歌，都是唱邓丽君的那歌，她的歌她的声音是过好，好听【wu】，我每每都是去听她的声音，有一时啊学到她的歌，声音也有一点像她，我就唱咯，唱啦我先生讲：威下，她也唱邓丽君唱的歌哦！

若有时间的话能够对的话就天天去跑跑下做工做好下去跑跑去做运动下啊然后吃的东西吃比较清淡一点咯就是不要吃啊比较多炸的东西可以的话就放热汤啦那个菜咯啊烫下吃咯

我以前是教书的现今退休了啊我教数学我很兴趣数学啊教了学生若会进步会很高兴啊我现今虽然退休了我还有补习补一两个啊过时间啊我以前所教的东西都会记得啊因为我没丢啊因为我还有教学生啊补习啊然后哦当然做工也有压力咯若教那不会的学生也是教吐血去里力学教不会教不会尤其是土族的会较输华人的学生会较棒呃都是可是教了会进步我也很高兴咯

我最爱吃什么我最爱吃呃都是不健康的东西都是爱吃那个呃番番番薯炸的番薯爱吃巧克力呃就是爱吃这样不健康的东西因为不健康的东西都是较为好吃的吧健康的东西都不好吃吗

电脑出来的时候我不会用胆自己去学咯慢慢学咯学了现在会用咯不用不用指望小孩们啊教你咯就自己要学咯学了知道怎样用电脑拿来还水单还电单这样的

我最suka 最兴趣的运动就是走路走那个古晋的那个地方多走路旁边草看下花看下会有又能运动我觉得最好看的应该是跳水我自己本身是很suka 游泳的所以我觉得看到他们在那边跳水的话是很刺激

我很注意健康啊毕竟我已经老了需要自己照顾身体要不身体健康第一啊现今没有好指望啊那呃现今吃很多补品咯呃他们介绍补品需要吃咯我们自己差不多也要知道下什么补品会好什么可以吃什么不可以吃

我朋友很会给人取名一个名叫英文名叫 Eileen 他说一比零一一个名叫啊 Co Chloe 啊还是什么他都是给人取名那那啊很奇怪的名字都是英文翻译过来的 ya

我若是身体有什么痛的时候，我有时会先问我的同事啰。先问下她们可能有人会知晓咯。这做么身体会痛啰。那有什么，再去问医生啰。那，问医生啦，啊会，会较明白一点啰。

天气是不是天是不是蓝色的叻你说会对吗不一定天有时候要下雨就变灰色了咯天晴啊有时候没那个云啊就有一点蓝蓝的咯啊那天最美的啦只是说那天最热的咯有云天有时比较凉没有云天就较蓝咯要下雨云就变啊灰色咯

现在社会呀钱包都不用带就是用 e wallet Sarawak pay 咯 touch and go lo 那个都能还钱钱包没有带也没有事情很方便呀连现在 credit card 放在电话里面都可以呀

运动，运动的话，我觉得我最喜欢的还是游泳啦，对我来讲就是能够全身运动到咯，手啊，脚啊，肚子啊都能运动到，还有一个好处呢就是说郎家啊【noclear】身体较重的人，不会伤到我们的膝盖头，脚脚也有帮助到【noclear】

现在的人呀都是很住很高的高楼以前的人多数是住独立屋排屋半独立现在的人都是住这个这个那个是怎样讲啦英文是叫condo 高楼呀啊只是住这样比较会比较好吗

吃的东西很重要不过我们都是很爱吃不健康的东西就是像肉干咯像瓜子咯像榴莲和肉牛肉鸡肉羊肉都是不可以吃太多

我们今日的科技大多数用，那，看那 Youtube 咯。Youtube 里面有很多东西看啊！很多知识咯！看圣经咯也有咯 也有看那华文的 bible 咯。圣经华文的圣经或是英文的圣经都有咯！很方便啊，也能听 uhm 一边扫屋，一边煮吃都可以听 Youtube 咯。很方便。

小孩用的东西比较不一样啦大人比较多都是看电视电话电话还是用旧的电话来打然后科技的现在的网集网络这么先进很多用面子书又用 instagram 还用很多 Tik Tok 我们看下也不很明白呀

我们国家的学校，有支持多种语言。以前都是读华文。后来呢就有英文，现在有马来文。现今多数学校国家的，国家的学校都是马来文，但是也有读英文一科。还有华文一科。也有专门是华文的，华文的学校。华文的学校呢，就是读，就是读[ahh]华文咯，但是也有读马来文，和英文。如今很多小孩都会三种的，三种都会英文，华文和马来文。

爸爸的爸爸叫啊公爸爸的妈妈叫啊嫲妈妈的妈妈叫外婆妈妈的爸爸叫外公会对吗

我最喜欢看戏的是呃好笑的呃看下没有烦恼笑笑啦然后叻就是教育的咯教育你那个看下看下会比较多多点对小孩的那个他们的想法东西咯

创业，这个区，很艰难啊在砂劳越呀。年轻人不留啊！现在都移民了啊。不然就去新加坡做工咯这样。我这样，以前六个，七个都在外面读书。以前父亲说回来啊，砂劳越很好，做木山，我们做船啊，那很有东西做啊。现在，就说被政府割掉，不然这个专业专业人士啊。就是工钱很矮嘛. 也跌很厉害。像我的孩子那样都在在美国，加拿大，澳州，做工啊。我阿姐的儿子，在新加坡啊，纽西兰。那时做不下， 但现在砂劳越我看有些问题啊。年轻人，留不住啊。我们华人有机会做人，很会拼啊，较好有回咯。以前还能去美国跳飞机什么的，跳飞机就是非法做工咯。 <noise> <noise> <noise> <noise> 又，又到一半又没有了， <noise> <noise> 我，因为我也是六十多了，电脑。。。眼睛我都割两次了。 <noise> <noise> 不好意思。 我。我。我 有timing喔

平常我比较多就是打 badminton 和也有打一点乒乓当也会喜欢去 gym 去做健身有时去公园走走下跑跑下啊新鲜空气

我们一年都是庆祝很多东西新年啊做圣诞啊做生日孩子几个生日都要做呃那吃中秋饼很多ho很多那庆祝东西咯

在马来西亚，有很多各种民族都有传统的舞蹈和音乐都不一样。华人有华人传统的音乐。马来人有他们的，也有他们自己的音乐和舞蹈 物。都不一样的，湖人都不一样。

我我 <coughs> 我最怕做呃平常天天要做的东西像说呃自己现在自己照顾自己煮菜呃收拾家学基本的像erm 驾车出去找朋友买菜这样每天生活方面自己需要照顾自己自己应该做的事情我担心说到一天我没有做或者说因为时代变去变很多用很多的technologies 出去买东西会懂怎样还钱这样子的东西又或者说用呃电脑方面这是我的担心咯

在国家里面，这里人投，投票，很艰难。手还要拿放那 ahh ahh 黑黑的 ink 呀，还要 啦，才能够投票。没你不能，因为怕人，七，七，七做八做。做啦不能投啊。

我会喜欢那个林青霞啊这个演戏会好会好看啊人又高呃…我很喜欢高高的人因为我自己很矮哈…啊呃…很棒演戏长又美她和秦汉两个呃爱情爱情的戏也很好看哦呃…只是现在老了他们都没做没一定演戏啦

我的国家是马来西亚。但我住在古晋，砂劳越。我们的天气平常不是下雨，就是天晴。下雨的时候，雨会下很大。天晴的时候，差不多，热的时候也会到三十七度，三十八度。有时候很凉，很凉的时候也是二十度以内咯。

你讲到AI啊，现在就说AI, 风险啊，科学风险是说，让人没工做，世界人那么多啊。尤其这国家，但事都没得做，怎样，怎样生活呢，真是国家会乱。每一样事都有好跟不好的，有什么看法，那，那是有钱人控制咯! 你现在看中国二十多，二十多巴仙[har]，二十多巴仙就是我们福州人说 巴仙啦，十个来说，至少两个人，没有工作啦。我弟们 我那亲戚，福州人都那，都那移民外国了。但外国，现在说也是艰难啊。谁能有控制了这样AI啊，那有钱人 ，你讲majority人控制较大人啦，明天不懂会乱吗？